אש תצוער צצוירה מזיאנה דיאל שי חד, חצכ תהר אלדו מזיאן, דו טבעי חסן מן לפלאש אלקוי, ח'לי שח'ץ יכון מרتاح ויצדח בטאריקה טבעִעִיה, רקּז עלא אלוג'ה, וצוּר מן זאוִיה כתזידו ג'מאל, וכּ'וד בזאף דיאל צצוּר, באש תכּתאר אחסן וחדה.